طبعا دراسة التاريخ مهم جدا في حياتنا ولازم ندرسه ولازم نعرف تاريخنا وتاريخ الاجيال اللي جبلنا كذلك دراسة تاريخ الدول العالمية والعربية والاجنبية ما حولنا ونستفيد من من هذا التاريخ. ونظيف لمستجبلنا اشياء كانت من اخطاء التاريخ نصلحها في مستجبلنا.